أنا أفضل القلعة العتيقة، أنا أحبها لأنها تاريخية وغامضة ومليانة قصص إنما لو كنت أنا جاعد بخيمة على الجبل خاف من الحيوانات من الليل الهوا، البرد إيش دعوة.